Un abriol es un avíu mu aparenti pa abril latinas i tapas de metal. Pa gastal un abriol, se pon la ruea cortanti ena tapa i se gira la manija, hiziendu que la ruea corti la tapa i s'abra la lata. La tapa se desaparta dela lata de horma segura i sencilla. Amus, qu'es una achiperri mu aparenti, enque ogañu ya quasi que la genti no quieri gastá-lu porque tolo mercan 'abrifaci', enque essu de que s'abri faci...